Ahi hariligult asus pliidi all. Ja tuu tüütäs niimuudu, et sa valit nupist kuumusõ ja sis tä kuumutas tuu aho õkvalt täpsähe niisääntse kuumusõniq ja sis sääl saa midägiq kütsäq. Ja tuu või tüütäq kas eelektri päält vai sis gaasi päält.